gott kvöld staða fullveldisins á okkar tímum er tekið til kostanna á nýrri samsýningu tíu listamanna sem sett er upp víðsvegar um miðbæ Akureyrar sýningin er sett upp sérstaklega í tilefni af hundrað ára með það fyrir augum að sýna nýja hlið á stöðu fullveldisins birna Pétursdóttir fór á það eru ekki mörg listaverk í Listasafninu á Akureyri þessa dagana en í staðinn eru húsakynni safnsins full af iðnaðarmönnum sem vinna hörðum höndum að endurbótum og stækkun safnsins en þrátt fyrir

í safninu var á dögunum opnuð vegleg sýning í tilefni af hundrað ára fullveldi Íslands verk sýningarinnar sem fékk styrk úr

tíu mjög ólíka myndlistarmenn þeir fengu

frjálsar hendur til að vinna með þetta efni og

ólíkan hátt bæði sögulegar tengingar þetta er gagnrýnið á á sjálfstæðið og sjálfstæðisbaráttuna og stöðu Íslands

áherslur í sumum verkunum og og mjög mjög fjölbreytt

efnistök sumir eru ekki að vinna með miðla sem þeir eru

eins og Guðmundur Ármann við báðum listamennina

að koma með stutta yfirlýsingu til að segja aðeins frá hugmyndinni að baki hverju

og þá er alltaf kort sem sýna

hvar næsta verk er það er kannski í tvö hundruð m fjarlægð þetta er góður tólf mínútna göngutúr frá

listamennirnir tíu sem gerðu

á sýningunni eru Guðmundur Ármann Sigurjónsson Gunnar Jónasson Hrefna Harðardóttir Jón Laxdal Halldórsson Jónína Björg Helgadóttir Castro og Ólafur Ólafsson Rebekka

Samúel Jóhannsson og Snorri Ásmundsson hér komum við að verki eftir Jón Laxdal Halldórsson hann kemur úr

yfirlýsingin hans er í formi ljóðs erindið einatt fram göngin löng og þröng ísköld

bæjar göngin göngin göngin göngin göngin göngin göngin ok þessar yfirlýsingar eru mjög ólíkar og skemmtilegar

í sumum tilfellum segja titlarnir heilmikið sumir ákváðu að vera

gagnrýnir og pólitískir verkið hans Snorra Ásmundssonar er mjög kaldhæðið hann sjálfur ásamt mörgum Íslendingum það er mikilvægt í þessu verki

á þessum fræga punkti

með Hollywood verkið fyrir aftan sig og allir í símanum hugmyndin er að við veltum fyrir okkur þessari sjálfstæðisbaráttu hvað þýðir og hvar við erum stödd hundrað árum síðar að við sjáum ólíka

eftir fimmtíu ár eða önnur hundrað ár þrír þrautreyndir myndlistarmenn leiða saman krafta sína á ný sem stendur yfir í Ófeigs á Skólavörðustíg út mánuðinn Bergsteinn brá sér niður í bæ Ófeigur Björnsson Örn Þorsteinsson og Magnús Tómasson hafa þekkst í áratugi þeir Magnús og Ófeigur sýndu fyrst saman á áttunda áratugnum og allir þrír voru í hópnum sem rak gallerí grjót við Skólavörðustíg á síðari hluta níunda áratugarins þeir Örn og Ófeigur fagna stórafmæli á árinu og fannst því liggja beint við að blása til samsýningar við Örn erum sjötíu ára á árinu þetta er gert gert af því tilefni við erum góðir og tryggir vinir í gegnum áratugi held mig að mestu leyti smærri hluti flestir eru unnir í plastefni og lítið brot af því Magnús Tómasson er hvað þekktastur fyrir höggmyndir á borð

sýnir hann aftur á móti ljósmyndir sem teknar voru í Katakombunum í París

sem snillingur í koma öllum á óvart og koma með svona grafalvarlegt verk en það er auðvitað glettni og grín bakvið flest sem Magnús gerir og hann bætti við innan sviga elliglöp hefur eitthvað breyst það er svo skrítið maður er eilíflega tuttugu og fimm ára